Nokegere nkonnuka ah ungirai mummunguo, mummunmo egu iko loikene nka kogino, aga nne ama ourukimaro mm apimino tata puagogim ropa tontogue nomo logogino kupogogino regu mani liroi apogimo nko-nnoko am tata puagogin lopa amoto maumani liroi lopa nkagu muru-monno, murumonno tee ama ourukimaro apomino nne tee etano omoto nagai tege noge nagai touno nunnugui. Egu entano egu nunnuni nokogere ogo mm lan-lugoroka muuro lunlugoroku ninue nuuro, nunugu omoromino egu apommo tou amorokuine taa nagai mm touno nunnugui taa puagokuinu, egu apomino aga maumani arimon.